في يوم في قطة لقت سلسلة سحرية لما تلبسها بتتحول لبني ادم القطة لبست السلسلة دي بالغلط و اتحولت لبني ادم و بدأت ان هي تستغرب الحياة اللي هي فيها و واجهت صعوبة في انها تتعامل مع البشر بس عرفت تتعامل و بدأت تعمل كوارث كتير اوي و تقلع السلسلة فتتحول لقطة ف بالطريقة دي تقدر تختفي و محدش يلاقيها بعد الكوارث اللي هي عملتها